Raha magniry alô kôragny; le oe mahareny marary na <noise> tsy mahareny tsy dia voavaly lôatra; fô ny raha hita foagnany, raha ôhatry zao tapahana zandry raha ohatry ampitahaina amin'ny ôlombelona mande rà mety marary; de mananjay koa manapaka kakazo sasan-tsasany misy dintiny izay miboaka, everiny fô rà igny de mety possible izay fotôagna oe marary izy, fa izy tsy mahavita mivôlagna dia ôhatry koa ilay zavamaniry hafa an'ny sasany ka <hesitation> alana izy ,alana elaela, malazo; de amin'izay fotôgna mety marary ihany iny fô tsy reigny.